बिल्लियां के बारे में बहुत सारी गलत फैमिया होत ही। अगर बिल्ली रौट ही या लदत ही तो आदमी अपशगुन मानत है। बिल्ली रास्ता काट जाए तो आदमी जबो बंद कर देत है। कि रास्ता काट गई आगे अपशगुन होहै। सबसे ज्यादा अगर बिल्ली लदत ही तो सोचो जात है। कि जौन कौ पाले है मालिक उखो घर बरबाद होहै। ऐसी बहुत सारी आम धारणा बनी भाई है। जैसे बिल्ली को बहुत गलत समझो जात है।